Kawaida ya mdege, mdege ana kawaida ya kug- gosoa nyumba zao <hesitation> na wana kipindi. Wagosoege nyumba, wadege wengi wagosoege nyumba, kwanza kabisa mdege kana kawaida ya kugona mwe- mwenye nyumba yakwe. Mdege wadege wengi wagona mwe matawi <noise> ila sasa azenga kipindi ambacho aonda kutaga ahonapo kuzenga nyumba yakwe mdege. Kama kuna wadege hawa wanofi ambao wazenga mara nyingi sana wapenda kuzenga hehehe na kaya, hehehe na visima, wapenda kuzenga nyumba zao nofya. Na kamuona mdege azenga umanyenda kutaga, basi wamuona wakyakuoda yaukyema kasea wenda kuu- kudoa nyasi makuu uti ya dau ya minazi watatua vipande vipande vipande, wainua waenda kuzengea nyumba zao na kyimba kuzengado basi nevakahao mpango wa kutaga sasa <noise> ataga uda mdege <hesitation> mpaka gonea <noise> akwenda kutotoa bado ane aishi muda muda nyumba mpaka wada wana wazae walawe. <noise> maana ake wale wawenye wada sasa tia sasa waenda kuwawa huda wamia mtu nae <hesitation> aunda sia ya kuita sasa, kama ni kugona tena <hesitation> aaa- gona mwenye matambi humo maana ake amnyani, mdege ni mnyami mdege akagona kwenye matambi dia <hesitation> hagona mwee hatu anapanda atakugona mwisho wa tambi kabisa na hagona hakokuda maze hata kama kuna mdudu pengine nyoka <hesitation> awavizia wakati mtupu akaona ditiaa nepa hivi afanya haa kuna hataiweza anakisia hicho ni nyoka basi akaona dia ta idanepa aaa mdege huda haupa dauka bwana, haamia hatu hatu basi haamia hatu hatu ni hivyo tu Maisha yao wadege hao. Kwao kuzenga nyumba kukaa daima <hesitation> wana tabia ya kuzenga kukaa daima, wao wazenga wakwenda kutaga kwenda kutotoa wanawe, basi mtango wahama lakini kawaida yao wadege ni hivyo, <noise> unavyohaona makungua, makunguu nayo pia ni hivyo lakini nyumba zao hawatumii nyasi kuzenga, kunguu bana adodoa hata waya. Yani kitu ambacho hada kuchenua. Mti da adoa azengea mti domoa domoa vipande vipande pia avitandika ahapanda mwe mti vipande pande akadodoa waya huko pia hudoa <noise> baadae tena dodoa hata nguo mwia za kuwika masufia ya <hesitation> ya ndaho nakutaga mwagosoe basi akamwambia kuwa na nyumba yako mwenyewe, nyumba yako hata kuwika, yani kama ungo juu haija funikwa ndivyo anavyo jenga au azengavyo kungu. Wadege wose kila mdege anau anau ana- anakuzenga kwake, kuna wadege watuhu watangua kucha, mkucha nyumba yake!! aizingila wanga halafu mwanga wasi ndefu <laughs> ye mwenyewe pia akaingia <hesitation> aingia hivi halafu hakunja tena. Ina mwomwo ni mrefu sana mkucha kama ni watongo, watongo waenda kwa vikundi wuuhu wuuhu wadai gonea gonea hovyo nao <hesitation> hata mwenye nyumba naoana hada kugona hata <noise> washani mwenye nyumba <noise> <noise> basi Maisha ya wadege, kila mdege ana disaini yake ya kuzenga nyumba yakwe hawazengi disaini mwega hata siku mwega, kila mdege ana disaini yakwe ya kuzenga nyumba yakwe. Basi hayo ni Maisha ya wadege waishi hivyo. Na huku kwetu huku wadege wengi huku kwetu <hesitation> lakini kuna nofi, kuna mseke, kuna <hesitation> hata maaa makungwi pia ni wadege makungwi ya huku, kuna wadege wane hawa <hesitation> vi <hesitation> payuwayu wada wa huku kuna vyapi zee huku nao pia ni wadege wale, halafu kuna wadege <hesitation> ni wengi kwa kweli ni aina nyingi nikung'we nikwajaa kwa mazini lakini wengi tu wadege. Basi Maisha ya wadege ni hayo lakini mara nyingi sana navyo wapenda kuzenga kuhehenao <hesitation> mazi ambayo hayatwia Pamoja tunaita hayo kuunda mazi kazingaa <hesitation> kuanga mnazi au ka kisima hakiko hae au kuna dumbwida mahe hadiko haya mazi apatie hapakada huko ee kama kipindi cha mvunga!! kipindi cha mvunga Wapya wapata shida sana kukaya kulinda wadege keo keo, <hesitation> kuenda kuchanua tu basi saa kumi na moja watu wahukudatanga <hesitation> wana wina ndege, kufukuza ndege kuchunga ndege wasi wasije waka wakala wasiokuda kuda mpung'a basi mbuya mbyenga huku tanga asinda huku kuanzia kyeko kyeko saa kumi na moja hadi mpaka saa kumi na mbili na nusu saa moja hakuwala na huya kaya hicho nini niwadiko ulinzi wa wadege kwenye mbung'a na wana shambulia washambulia kweli kweli, basi Maisha yao wadege ni hayo hasa, Maisha ya wadege ni hayo.